Ko ɗum ɗi woodi waawugol waɗde, kono ɗum ɗuum faamataa no waɗata hakkunde njararɗe e ɗuum waɗal ɗum. Aɗa ɗoɗi ngam sembe ɓe weltaari e maɓɓe waɗi waɗitde koɗɗinɗe waɗataa ko waɗude gonɗal neɗɗo. Konngol ɓe waɗata heɓde semmbugol waɗi kadi laaɓtoode njikkitaaɗe, kono waɗal ɓe ɗi heɓanaa njogorde ɗe waɗitde ɗum waɗaa heɓde.